To <hesitation> fǝre a vǝr saare saare hidǝ hinǝ ka bǝtǝ hiɗǝ bǝtǝ kpeetǝ bǝtɨ mwakɨnǝtǝ bǝtɨ fwadǝtǝ hina ka bǝtɨ tufǝtǝ fǝrǝ piyatǝ nɨ dǝ fǝrǝ hiutǝ nǝ dǝ, a fǝrǝ bǝtɨ kwamǝtǝ bǝtɨ hiɗɔtǝ fǝrǝngɨn ji adɨ mudǝ vɨnǝ bǝlshe tɨna du vɨnǝ bǝlshe tina mɨna sǝ mgban ɓutɨ kpe fǝrǝ bǝtí kpeetǝ, ji ne dɨ muni dɨ minǝ vɨnǝ bǝ́lshe e fǝri nedú <hesitation> bǝti <hesitation> bǝtɨ bǝtɨ kpeetɨngɨn vɨri nǝdǝ ganǝ a bwaara a ee di zɨm lǝmǝyedarǝn dǝsǝ mgabn bǝtɨ mwakɨnǝtǝ sǝ mgban ji dɨ mɨna mudǝ vɨnǝ bǝlshe tɨna wuda bǝlshe a bǝtɨ mwakɨye menǝ dli zɨm lumǝye myene dɨm ɗa hee hananang. hyedɨ hiuwi imi nǝ mgban dɨ muɗu vɨnǝ hiuhye gǝkɨlǝ tɨna wuda bǝrndi hɨmɨnpwa a fǝre ɓuti bǝutɨ mwakɨnǝtǝ Sǝ mgban bǝtɨ fwadǝtǝ hine ka lumǝtɨ kpan tǝ nedǝ a ite myadɨ zɨmtɨrǝ gaarǝ a ɓashama ɓotigǝ fara ne duwadu e vɨrate mya duwadu atɨ tingnǝ myedɨ zɨm lǝmǝsǝ a fǝrǝ bǝtɨ fwaɗutǝ bǝtɨ tufǝtǝ fǝrǝngɨn nǝ kpǝutɨ wudo ta a makaranta jee kamin tɨna ɓǝ ga mɨna sǝ mgban ɓutɨ tufǝte e kaaɗun mye dɨ zɨm lumǝ ɓasham karǝ baa adɨ tɨle ite lumǝtǝ adin buro asɨ mbɨrǝnasǝ mgban lumlutlu asli kangǝ too avǝe ɓuyinǝ myedɨ zɨm lumǝye hina ka fǝrǝ piyatǝ kǝtǝ dɨ kǝɗǝ bǝtí tufǝtǝ fǝrǝ piyatǝ fǝra jee adɨ radǝ ye sɨngǝrǝn a gashee gǝkɨlǝ tǝna wudo gwadǝrǝnlyentǝ a kake nasǝ mgban tǝn ɓa swaɓwa sɨɓwetɨ wudǝ makaratatɨdarǝn nasǝ mgban tǝn ɓa ɗa lyenye somsom a whudye gǝkɨlǝ tǝna gwadǝ sɨnggɨrǝn gǝkɨlǝ́ tɨna wudǝ tɨna wudǝ pe bǝlshee Daga kwamǝtǝ bǝtǝ bǝtǝ peto ba zǝ bǝtɨ tufǝtǝ fǝrǝ piyatǝ batu piyate kǝtɨ ite jee adɨ gwadǝ yǝ sɨngǝrǝndǝ tɨnaɗa lyentǝ pepe a whodye. fǝrǝ hiutǝ kǝtǝ fǝra kpautǝ myedɨ gbǝ saare karǝ to fǝrǝ bǝte fǝrǝ bǝte fǝrǝ hiutǝ yedɨ muɗǝ hiutǝ imi ne dǝ dɨ hiuwi kpitkpit imi ǝdǝ mgban nzǝ fǝre adɨ ngɨra tɨna ɓǝ ga muɗǝ hiutǝ daro, to a fǝrǝngɨn nǝ myedɨ hiuwlu myeɗa sǝlangsǝye ǝ myeɓa imi tǝnǝ dɨ peyi myesadɨ adɨ petǝ nǝ dǝ yangnǝ petɨda ndewǝye. petɨ da ndeyisǝ myedɨ pepeyinǝ kat a fǝra a fǝrǝ hiutǝ sɨna sa myedɨ ɗa avǝr bǝyinǝ avǝr saare amma mgban ɓoti hye na boyǝ kwakye myedɨ wadǝ bǝye avǝr saare kaarǝn su nǝ bǝti hiɗo. bǝtɨ kpeyǝtǝ, bǝtɨ mwakɨnǝtǝ. bǝtɨ fwadǝtǝ bǝtɨ tufǝtǝ fǝrǝ piyatǝ ka fǝrǝ hiutǝ avǝr bǝyinǝ myedɨ bwe le anǝngǝrǝn Myenedɨ lda shedǝw hananang ɓoti ya na boyǝ mena ɗa sǝ langsǝye, sǝlangsǝtǝ ɓa iya gǝ ee nza whǝdi, ɓa iya gǝ <hesitation> myedɨ iya jik vǝwa hau vǝw ɓwaare hauwǝ dɨ mye wuda hawǝ a dɨm she. <hesitation> ye sop vǝwzɨm shee hanɨngǝ ɓwaare a bǝyinǝ yang nǝ. <hesitation> myedɨ nza whǝdƴe dǝ ado ɓodɨgǝ fǝrǝ piyat <hesitation> dǝ myedɨ nza whodye kɨrkɨr nasǝ mgbna fǝre adɨ iye dɨ dɨ ngǝdǝ gǝkɨlǝ mye kana shisɨlansǝye adɨ furǝ yedɨ iya dɨ ngɨr iti ɓǝti myeɓa mba ngɨtɨ ngur iti bǝti dǝng mye ɗa sɨlangsǝtǝ. nza whodyekarǝn avǝr ɓǝyinǝ kat nzate myedɨ nzate ne te nasǝ mgban myenedɨ ɗa sɨkwale ahib bayi Myeɓa gǝr itɨ bǝti nagi a fǝrǝ piyatǝ nagi a fǝrǝ lyentǝ nagi a fǝrǝ hiutǝ anda bǝtɨdarǝn tɨla ɗa a fǝrǝ sɨkwalǝngɨnmyeɓa ɗa sɨkwalrdǝ kǝwea anda bǝtɨngɨn tɨla nagi a fǝrǝ a fǝrǝ hiutǝnda fɨka tǝn ɓa ɗa sɨkwaledarǝn nagi a fǝrǝ piyatǝ tɨna fuka tǝn ɓa ɗa sɨkwalrdarǝn nagi a bǝtɨ kwamǝtǝ nagi a bǝtɨ hiɗotǝ da fɨka tǝn ɓa ɗa sɨkwaledarǝn. sɨkwaledarǝn aawa ngɨl dǝng fǝrǝ nagi ndǝ fǝrǝ sɨkwale a fɨka mye ne dɨ ɗa sɨ kwalǝngɨn ye ɗa hanɨngtǝ myeɗa shee furi furi avǝr ɓǝyinǝ kat myedɨ datirǝn sǝ mgban myedɨ nza whǝdye kat adɨ ɗa shedarǝn bǝyinǝ kat bǝyi iye mye vǝ miye Mya mye badaa nagi ndawulasǝ yedɨ myadɨ mya ɗa a vǝr bǝyinǝ katsǝ mgban nda bǝyǝ vǝr lǝmedan bǝye kat nda vǝ miye mye ɓa iya ɗa shinǝdǝ kat fǝre hɨdǝ nǝ nda vǝm mye ngurǝ mye piya sǝ nda ɗa a lokaci <hesitation> ite ndǝ ɓa kwak vɨratǝ dǝ, nda ɗa lyentǝ <hesitation> lǝmedan lǝmeda pwa a bɨlǝm anǝ sata dǝ nda ɗa lyentǝdaga kwamǝtɨ bǝtǝ baa azǝ bǝtɨ tufǝtǝnda piyaso gǝkɨlǝ angɨn <hesitation> kat shinǝ yedɨ ɗam myedɨ ɗatɨrǝn a bǝyinǝ kat ka zǝ bǝtɨ kpautǝ ka ǝ bǝtɨ hiutǝnda piyadǝ mgban nasǝ mgban fǝrǝ piyatɨdan bǝtɨ piyatǝ kenen myedɨ iya dɨ mba piyatǝ piya kat a fǝrǝngɨn